حيواني المفظل هو الكلب أحب الكلب لأنه فيه صادقة و لها قدرة على ادغال الحب والحنان بطريقة مميزة والوفاء ايظا نوعا ما او دائما الكلب دائما يكون جنبك يعطيك شعور بالامان والراحة و كما الكلاب ذكية و سهلة التدريب و سهلة التعامل معها.